أكيد والله لازم الناس والأفراد يكون يملكون حج إختيار البلد اللي يبو يعيشوا فيها، يا أخي لازم يعني شخص ماخذ راحته في ذى البلد أو كان ماخد راحته في ذي البلد وسافر، وبعدين ما يناسب الأمور، فلازم يرجع ما هتخصبه يعني على البلد اللي سافر لها.